إذا اخترت ليله في فندق فخم، بكون مرتاح واستمتع بالخدمات، لكن لو رحت تتخيم في الطبيعة وتكون تجربة <hesitation> فريدة مع الهدوء والنجوم، بالنهاية كل شيء يعتمد على مزاجي، أحيانًا أحب الراحة.